Agnatin'ny ordinatera io akao misy atao hoe disque dur, de le disque dur igny le raha jiaby branchegnao amy ordinatera afaka sauvegardenao akao daholo enregistrenao akao.